Mombamomba ny hamafagnany e vovoka ame fanaky zany ame fitaova andragno na mampiasa, mampiasa aspiratera ohatra, na, na mangala rano, rano kely pisipisia rano igny fanaky igny da mangala <hesitation> chiffon bosibosy.